Më pëlqen të shkónj hera me miqtë për energjinë dhe spontaneitetin e tyre. Miqtë shpesh sjellin perspektiva të reja dhe argëtim, dhe të ndaj përvoja me ta mund të jetë shumë shpërblyese dhe revitalizuese.